men kam mi meeɗa, mi meeɗa mi mara pet, mi meeɗa, ammaa kam to mi maraino gootel, daa peepat suru mi raɓitata, kuleeru, mi raɓitata mi resa, ɗum belaa am.